Al e 'na scatula, d'solit al e 'na scatula bianca, pöi a ie 'na porta rutunda, düverte e ëndrinta vëdde 'na specie dë gabbia griza tüta furatà e custa coza, pöi davanti a ie tüta 'na fila dë butun e se n'a zgnache ün a cumincia a travaié e vëdde la gabbia ch'a gira ëndrinta